أيظا أحب الحلويات العمانية مثل اللجيمات لأنها تقدم مع العسل والهيل في المناسبات وفي الأعياد، أشعر برغبة أكبر في تناولها، لكن في الأيام العادية أفضل الأطباج الرئيسية مثل الكبسة أو المشاوي، فعلاً خيارات الطعام تختلف حسب الوجت من السنة ومن المناسبات اللي بتكون في هذه السنة.